Ndikka mi yaha jim, gam to mi yehii jim, mi yiidaay e himɓeeji ɗuuɗɗi, mi laaray no ɓe ngaɗata, mi ekkitoto, mi ɓuraa faamugo, nden mbo to mi ekkitake mi ɓuri faamugo dabareeji dimmbugo ɓanndu feere feere, mi heɓa mi dimmba ɓanndu an no haandi, ndu yamɗita, ndu cemmbiɗa, jamu a warta.